Onre atuu este onré atuu nduu luz chí atuu kuu, nju nguene niuru chí ore atuu este ndu gas ndu ngaxnuu chí atu kuena ko luz kuena ko chí, atuu kukandaru atuku atuu nadudna nanuye andu nanduu nuye este atuu luz ndono este, nakuu luz njuni este nende kada ñiunuu ni chí nonyee nundu gas chí kuen nandajuero gas chí este njune niuru nui nonchi atuu nindu gas chi atunga kuu njune niuru nduno este akuena ndunu barnuu nuuyi atu luez atu gas chí atuu nandunu.